إي طبعًا، زر إيقاف الزمن أفضل، لأن أجدر أعيش اللحظة أكثر وأستغل الوقت لما أكون محتاجة أخلص شيء مهم أو ارتاح. ما أحب أرجع لورا زر الإيقاف حلو.